<noise> Gny fomba a Royaume-Unis fa ela, gny fanagna Mpanjaka. Tsy maintsy ny mpanjaka avao gn mitondra fanjakà fa tsy Filoham-pirenena. <noise>